<noise> ngom gena na lao se hoda iya ena sita rea ge ngom oyo tomate, tomate ge ngom oyo ena ge ngom lao nange ena hoda sita. <noise>